Kir yuvish mashinasi kirlarni yuvish va tozalash uchun mo'ljallangan elektr jihozidir. Ichida katta baraban mavjud bo'lib, u kirlarni joylashtirish uchun ochiladi. Mashinaga suv va yuvish vositasi qo'shiladi, so'ngra baraban aylana boshlaydi.